Ayu jlawagamso nunchu gəman gəman, əmdən a gəma yauman to gəmanno kaka jlamu yauman, tən dəreŋ əmɗaraka, atəman atu gəman yau, gəman atəman ko tini gəmak besan. Atəye siyan teka asgatu, siyambe ya gəmadək lasan. Siyan ja kallana ya jlamak bemcho gənchu. Ʒmdan gamagam sai ɗeŋ əmnya gəmau ɗeŋ marakwanna duwonin gaŋga gəmi. Ʒmdənye ya gamana sai achi tlədə marakwan, ya tladarana sai ya maketu zon gəmaka azonna gabi ayanan ga sati. Azouye atə haro ayuwaken, haroŋ auramən. əmdən biɗa na bida na da chapti, achi chaptu gabam na achi da tlədi. gəja ya tlaɗa marakwau yauman, atu tladək marakwau bambəbam. marakwau gaɗe mabutkira chuch chuda, marakwau gaɗeye maurkira tlapar para. gənchu ga mabu thapaparauye əmdan a ne gi zawe be ya tədu ɗek yiyau dek dagzara dəkka, əmdau alhegi na duwonin gəba, gəpo uktlek mara kwau gə takəmu tladau, gəpa satkəra yauman dachi ya tləɗa. Yana yana gaba zayan guma a varan gatkasa yauman, dachi ya pəsdara. Gə pasdətə na əmnyak ɗakzayi a gafi yaɗa. gana zayam do guma avaran gatkasa yauman ya pəzda. Dachi ukjlanyi na be sai biyan dayəŋ yau ya tlada ya tlada, mara kwatki əmnyara gincu nawan yaye, gə tagədu əmyau batagi yauman dachi, daratki ətkaru. Ʒmnyau duwo gənchu əmnyan gumaye, gə tagədu azgaryi guma naa, daci sai tladan, ayi duwan ganidu gumavarau vada yaye əmnyau barigi guma na to yaskuna da bate gumavaran gatkasa, amma aiduwan gəlagəma gunchu guma duwon kori gəlaggu duremsi bembe atu batatam guma varau gatkasau, sai atu akwcharu ata butu davayyam, datci ga tlaɗu marakwati yauman ke jadu zayyan suno gumavaru gatkasa ya takemun tladan ya tlada ya tlada azanon ambotina gausi azan embotuna gausi dang adinny, adiny emdan caga adinny engwadingwada gadang amitki də dudikdaram amin dikdaru kwaya yat gwang amit ki kuma palpala to amma ai do guba aa bemco ayuwaken lallallayau man atu mankwo emdau tladagadu marakwa. Ya tladak marakwatki ya tladak marakwatki na daci gi jidu eema babe gincu datut kira da bati nanawan yaye ga takda kincu aae zayan gumo gatkasasai, ayma gincu gumo gatkasa avaran gi jlamu datau batu na daci ga pasdi ati ye gatki. Riro sai gakti yauman daci darək mantanny mantan wu yee emdan takuma padiri dum yari. Ai duwon gunchu əsgərən kwan, asgəran fuɗu, asgərən vadi yaye, ya tlaɗa tlada ya tlada. Gə tagəɗu əsgərəm suno vaɗi na dachi ga takami pə'yən uktlew. Mantauye gə takəmi pə'yarina iskur ya pechi uktlen tlədakwa. tladakwa, tlada ya tlada u jlamu za zayan tladakwa yauman yak bakə tludakwam chuno i sərən gaskuni zawan gaskuni diyan diyau akiti guma avara əsdu. koro ya tlada ya tlada na koro gəja i zayan gatkasa yauman koro atu ka yaskuna ɓarakchi dabəm amchuno. Dəriro koro yas kuna yayan tladakwa, geskuni tla eeaa tladakwam yaskuna guma avaran guma varaan usdu, gaɗak tladakwa tawanka ya ɓarara i sərən. Tləda kwagə ɓəritu i sərən ata bərigi guma avarən usdu. gumavarannusdu emco kasku gətakəmu ɗek tlədəkwa, gaskumu, tladəkwa kata guma avarau usdu. Gəjana koro gə jlamu zayan tladakwa zayan gatkasa na koro yaskunək tladəkwan. yaskunan asdu-yaskuna tlədakwa, yaskunaŋ yi yan jladakwa yaskunan diyan adabəm əmchuno, dabum cuno tawanka yaskunetu 'yi yan gaɗe gaɗe’ guma avaran usdu koro yaskuna guma a varan usdu. akchi kata 'yi diyan kata gumo kwan avarau gumu kwan avara sərən. Dachi di roro yau man dachi dəran gaskunu yi yan nabe yayan əmsuno yadga yadga. Yatlaɗa yatlaɗ na əmnyau bembem gənchu achi barigi yauman gə tagədu amnyau naja kalla ɗen əmnyən marakwauna dachi, gatku mantaŋi. Riro gatku mantaŋina yau man daci koro yaktak marakwatkina yane saramən, gəji saramuna yana ga maki damən. ya maka damən bembe hayakon abjlamən kəsvarra bembe a varkau kunuk markwau kunuk marakwau-tala. Ʒmdau kotagatu ma abinan. ne gununu watan bembe əmdau ɗahwage kunau, əmdaudahwi gi kotagakchi ma kagan. Koro ya makan auran, bembe, bebe, bebe ya əmdau jlamagadu mantan, ɗen sək marakwan. dachi gukta yau mam feŋi duno talla gibakcini ya maka zaweŋi du tlaɗa bembe ya saməradu, ga maki dangalən, akchi manko daməmdə no galagau almdau ko ta gakchi ma dangalən. Ko bəkiye dajlamigi gumo sərən gadi bikiye gumo serim avaran kwan, əmdau ənchu yajləmi manuwan yaye gaɗen dakfi kunau. Gə pakchi um duno yauman gabi ga səməri marakwati, də riro əmnya gəma ŋi duwo chəppa ɗadba, ɗadbam ye yazo da jlukuɓa, gatkəru sama runa gau gajlakuɓi, əmnya gəmaŋi gəzakuɓu əmnya gəmani na yaɗga dek damənna ya zabaɓa, ya zaƙaɓa amma iskur sai yaɗbag jajau, jajau atəmanko dabu dabu, dəmbak amnya gəmau. Gaɗbu jajau yauman abəri gi dəlapak ah-jajau, atəman ko abragi də ləpau jajau atu mako a ɓara rigi əmnya gəmani i ənyan nawa yaye aci ata atatgədegi, gətita dəbəm chano a dabu dabu dabuk duwa, gə taɗu zayan əgda duwou yauman dərire yaɗba wayan, dəreye yaɗaba wayan. Ʒsgau tawanka yaɗba wayan. Ga takse zayanni atu manko emdəkotatu ma dulon atumanko a'yuwaken, ken ya gə tlarpatəna yaəndaɓa yan dəba, əndaba dubaga a'yuwaken, yanɗaɓa sərən, sərən, sarən yan dəɓakchi gabamna dani, nəji chatta na əndan dani, a kəba andu, a ƙaba andu. akebana sai gəba kəma ayuwakem suno kəma, atiye ɗan sərən səran yan ɗaɓa əsvərra. San emdana bekben əmda abak bembe atklak duwam cuno isgarən kəma gumo səran, ko guma a avaran wuraya ko gume səran avaramben, na duwoni da mu'di gamiɗina atakəti kəma zayam gaɗe də talma. Na duwonni gataɗetu dagdi duwau, atə da gafi əmnya gəmau. atəman ko gə tachi yauman gəza gə kəba jajau, uskur manye gu zakubu gumam so zamzam kak dumbawu əmdau kotagatu ma jajau. Gaɗbu jajau yauman koro ga sakari ga taksikchi yauman daci dak koro gə taksək əmnyau. Ai duwo gincu marakwau nawan yaye marakwon duwon ginci marakwan vadi jajatki a kəta sərən. Gadba dərən aməkalatki na gaɗbu də majlawe. Gaɗbu əmduno yauman dachi, emambe, gaɗbu da majlawe to umyanmami yauman dachi ɗe əməkala acha gədbimarakwan vəkən agi duwo gaɗbu jajan sərəna atabərigi vakən vədi, sarən dəre əmcho a dabu pən kwaya dabarigi gatkasa, kwan dare kwan dəre əmchun adabu. Pəm kwaya dabarigi gatkasa, kwan dəre kwan dəre əmchuno adabu. Pəm kwaya dabarigi wuraya. fudu dəre, fuɗu dəramsona atu manko dabu. Agi duwon bemci no ayi duwo gimcu ga ɓarakci i səran kalkalaye to yadbaŋ jajan gaɗe bəkaye da jlawu markwauduwon sərən ye gəde da jlawi damu kala gade də majlawi, a'a ai duwoni gənchu marakwau kwan, fuduye, fudu daranso seri daramsi so serin daramso, gamcu marakwan asduye kwan daramso, kwan da ransi. Jajau atəmanko a dəmbatkəra. Jajau no awun abzegu ankalən. Na duwon ni gadban unno yauma gə zakabi daman dəno, gəzakaba daman dəno, gaji azgana gaga parti ganga taksi. dukka yadbak damu dani azga. Ji azga yauman dachi ga make damun asvarra la asvarr ga make daman asarar bembe yatlta isku a gretu dulomchunu dəlomcuno bebe azda aɗau, dulomco egdadauno gatltuu-gətlta də manna-citta yatla də kunu, yalta ɗa vayana gasiptina ga taksi. gatlta də kunu na gatlta də vayana gasipti ga taksi. Gatlta dərena yadgan no, yadganno, gamɗəchi kwakwa kwa, əmnyagəmau, dulauyee əskunu əmnyagəmau, koro daməmdo əsvarəg vara əmdau kotegakchi ma kədarkən. Kədərku akchiye əmdu amnyu gamau, amma daməm bembe asga əmdan a pertekci tawan, əmdan kotagakchi ma gəran. Remso a dəmbaye durak dəman bembe a dəmba əndan a jlamutaksechi mara kwan əmdan kotagachima zaman. Gadbe zamau yauman, gidbu zamamnyi talla gabata daci gəjana. ge takso kədrkəm suno kwakwana garbədu əmnya gəmauna yadu kwari kipkipa, damən duno bembe ekduradau dakdi dunnoo ga taksadu akuk dulou akcika ənbanata dəlou əmdau kotagakchi ma kaɗarkən. Ga taksəchi kwakwakwa yauman əmnyagəmaŋi ta kati dəmma arbəm. Na duwonni akoŋ əmnyagəmau ga pici gurukokon atu mako ko kofuwan, kofuwau Atəman bembe adənsauna dagafigi gadan amən tambla yaye. Bəki əmən tambla, a təmblayaye amnyagalmawum. Ʒmnyagəmau ee ii lagii zari. Amu təmblana kofuwamduno akca gəfari, giɗaksi muduku gərakukon. Gə dənsə, gədənsana dukka grau yaɗgadu, yaɗgadu gərau dəkka har i gatkara. Gadgəda garkrarau yauman. Achi gi jana koro əmnyagəmaŋi dəɗanka kokoti ya kokoteci ci wayinən, wayau atəman ko bəkaye dəman, dəman duwo ɗek əgvara dəsgamchi aziye ka taksici, a gaftu aziye acika ga taksici a gaftu duwon dukka damən nabe deng arokci nabu kwaya sai ya kokota demanbe əmdaln kotagəchima wayan. Ga kokotə cina aca ane ɗava ɗavayya edha nee kuntukuloŋi talla yadgan aɗak damube gazakətu ya kokota, ya kokotana ya kokotana dəkkakci da kafu dəhau kippa hapa ɗahau kippa yauman daci əmnyagəmau daɗba, daci tunanosai ya make tawunən ii gaiki əmnyagamaŋ no gapi tawanna, tawau asgərən nawanna, ko usan nawanna, ajlani agiduwon gikama usan kwan yaye buta kwaya dachi ə'a təmau duwon əsvar kwaya usau gade harabəti i usdu ko katkasa. Gəja a ya təɗak tawauna yajləmichi dədəgulen. Ya taksa ya pertu tawan isgaga yuman gaɗgəhci yatlteci aisan, yatltechi aisan amnyarinso bembe gatkərawu bena katkarawum, gadənsi gadənsi, gətltu dədəngulewna, yadgadu dadugulen, dadugulen, dadugulen ga taksaci kippa gəpa aisan yauman gadgəkchi dek zəmani adau na ga taksi, dəman ya tləvən a'yuwakeni kunau, gədana, ga tlavi ga taksi, gədana gatlavi ga taksi. Gə dənsəna ga tlavi gatlaci iasan, gaɗau na gatlate dauna ga taksi, gə dənsəna n tlavi ga taksi, dəkka gaɗge dari has izga gaɗga dari dəmnyansi gə təkama na katkari dəmnyamso. See ga kaktli tawaŋi də jlawa abitin emyan kagri ko anauta dama a nauta pəm, a'a sai gəpa tawan sərən atədəwon gaɗe a atfe kulum kwaya ya ɓare isəran. Tadəwon har gərawu asvər gwayn i kwan yaye ya bara. Tawunu na geja dansona da fəri na kori gəjadu əmsina gadansi iyaɗan amma ya partak gayaksak tawauna əmdau a gəfi əmdo ye egdu əmdaye adak ukdu aina, əmdoyo jədu dəng deng talmon. zmdo ana dəri ne dagafa ci dəmuyamsi, emdogafaci dumyamsi dəmnya yagəmau damya gaəran irenbe marakwau. Aaa takəməŋ akfeuno dachi awunjana a wun a tadak tawau nata aisam duno dadugulem, əndano akcane dəhaaa aɗga. Twawa nayi Avuwananai anayilaptachi id enghanŋ əmnyagəman, daci dəriro yayko gorukukow bembe gafafa fenan, tala ata gapa kare, əmnyagəmau gama ya cumtari i kunu. Bena gatltachi chakkana achi duku karen kwaya aca vadigina, amma gə cumtəci i kunu yauman aci duku karen aci a tartaru na koro kəro garkou y a gəfari davaiya. Garəkukon gafa əmuya gəman suno ɗavaiyana, dachi tənano əmnyagamaŋi dəba, gaɗbu amnya gəmaŋi darak maratkiye də samra, gə saməri marakwatki. To dariro sai gabe zayan koro ga kokoti kəmak marakwau catta aɗak duwau, aɗak zorkau. Na duwo za yam suno əmdau, kotagachi ma zayin aɗan, dəloŋaɗan, gə jəa ga taksa, əmdau anɗan marakwauna əmdan a gəfan aɗak kəra na du taksi, dərire. Na agiəmso bembe aɗau əmdau a taɗi, ya bari yankal, zawai a, jlawin a jluwa sərən. Marakwau gə saməratəne ya jləmitu tərban səran. Tarban tirbanra kwantərtare fudu kwari əmcho zayi aɗan, talla zayik marakwan jlawaga asdu, zawem duno gəɗe yaye vərə galanto kwaya sai achi rutan əmnya gəmau, awun duwo gə wakaptu gə jlamu san na marakwau da kagdi na acid a vəri, əmmano kwaya a tə vəni garəkta yauman əmnyagəmau ekgəne yeeko. To yajləna ya jlami kareni talla ya jlumi davayya. əmdan da dabi da taksa əmnyagəmamsuno kippa da taksi marakwatki di tərtənum duno əsdu atu ajluwu kəlamtou, Na dəwoni gabe dəman sinsiwa, bembe emdan aci gagaruwam amman aci bata zamanəm, aci də sada kəma zan, na dau gəja gə dəlməchina yatltari i əmnyan marakwau, gaɗbaci galaga amnyaŋ marakwau, galaga cəkka. Sətkəri kabə duwon gandu marakwau, nə tawayu ya jlami ya jlami-ya taksak gadajan. gadajam suno aci manko ben kəma raken. zmdan karmago apson, ətəman vərɗamən aduwakotki ko tilmon; tilmonimyee aduwakkitki ya durna ya durna ataman nanuwan yaye dəman sai dəman be jiji makon na gəram. Ga karmina ya dərnak a'yuwaketki to tulmon, tulmonək ye a'yuwake ya dəma yadarna na ya karma yik da məmduno ya karma ya dərnakci, gamɗakci kəma ənda mamdə mamsanke, amma adau somsomma, kəma əmdan əmde taksann ayuwaken zumbuɗɗan aɗga, aɗga acagana əmnyan emyan marakwau tawan yaye ya taksaketu gadajan gade emyan marakwan. Gə taɗu gadajənən dəno na, na gatltəkchi irire yauman akchi a jluwun akchi a ɗəhana marakwau jana da gayi ya ɗat kəkchi. Gadajau tawan yau ajluwu amnyau. Rew duwonni har da vəri əzvər kwaya har əmdau ətlaga gadajan sərən harkwanka əmdau tədi. Gə taɗi gadajayi sərən ko kwanma dachi gəja yauma gəja iəɗga aɗau gadajan tawan yaye ya taksani, ya taksa da jlawi aɗak zamau. Ya ɗahwana, gatlta gaɗena, gaɗe ya karmadu əmnyara, gatlta gaɗena ga karməɗə əmnyi gaɗe na gadurnakci dani harakchi da əzgamchi. akci mena akci gaɗe ana aɗagade bena akchi jlami hargu, amma tanan m dabu arvaacu ɗaha. Amman ka usku aca gafan zamau ɗe gərau, kaŋ masərami a gəfən əmyən zamau da nane da karmu gada jau. Kaŋ makwanu ye əmno har dani gatka rau. Na awunno duwan nikak kamaa a'a amu gawato awun koro yunas askunaŋ adgadan adən ənno, naskunu gadajənən na namdi nam natlti dəmmanyansi. Yaɗgadu yaɗgadu, yaɗgau koro gane gatlti gatri hari egafki yauman, gədgu gadajamsino, gə taksəno gaɗgəchi har i gaftu yauman dachi imau bebe ga tle mauna, getle dahak marakwatkina ga taksetu dəman atlpan, əmdan kotə ga ci ma atlpan, achiye nek tərbar zmda tla, tla atədək markwauna yauman dəmuk jlapo no aci adha aci a karmaram əmdu zayi marakwau agari dərire asgano aci nagayi mara kwauna awun alhechi a taɗeja ataɗeja zayau japa, japa, də sipta amətkəri, achi ətə ɗayi wun japa, japa, japa awun da yauma ayun dahe ci ma batana dachi dalhichi ma bato. Na auna tərbi marakwa, araramso kaŋ amakala əmdan na gafuduk zaman, kaŋ amu gamɗe a gəfədək zaman. Na dahau ye atudeng atlapau cuno də taksa əmnyara karmu gadajan. Usku ye achiye də taksa ma achi tatatam acikjlu bemendate ye eda kədərkəm pəm. Achi bate aɗa kədərkan kwaya atu kwadu sai na taksi a dau, adauye gafu da taksi da siuye dasipti. sək marakwauye korau nazədə na adak kədərkə kipkip, zawem du əsdu tawanɓa dəjlawa ɗavaiya. Koro zayin duloŋ aɗau abzeta akalən ɓena atəka akta karen, sa atu kadəna tlapəlta sai əmnyagəmau a gəne ɗina, wakaptəm kwaya əmnyagəmau, achi a tlargaɗu. Kaɗau, nanka əmdən ajlami karirena de jlama chi fen ɗaɗva ti, ɓena dədjlama fen ka lamtom ɓena gajlamu fen kəlamtona əmnyagəmau a tlərgaɗu. Ʒna əmnya gəmansəno no kaka dambana təgi duwani emdan dahu marakwan cəno nek karma yuwan ezgam, gə karma na ya paro afə atu dasafan hadawi. Amma iskur gə ɗahu marakwan sabu sabu kwayan, gu datu marakwan sabu sabu kwaya mattə də ankal. Atujləwu a i a basaram yabzaranno bem gu basu kwaya vanakon kwaya ankir ata yaykin man emdan jlam kuma benk gerara are nanka yakini ma əmdau tutuwutu fen. Ayi duwo gataɗa marakwatki dachi yabzara go basa na wucen a karma 'yuwaskatki, abzak marakwan go basa biya siya manu har kəma kaŋ iwanən kwan yaye. vanakow gaɗe jana da nauti, gaɗe ye jana dakfi marakwan agiye gə tlana gabi beŋ awen ki yaba, japa japan yaba, kaka jlanu gama gubo iyan kwan hanu kəma wanon kwanma gakte yuwasgatki ga dasi suwek markwa gapadu harana gauzidi ɗaha gu basu ga haroronsunye gauzidakh ya jlmi ya jlmi awitətau tala, koro wauwuna koro gakzi ga bascim ya ga basi dəməmnya. Amu duwo kəda dunoniŋ ta kediduno emyanma kwaya, yauko kəma amu dakada dunory əmnyamayu kwaya. Dachi yuwasgam cuno gaɗg dara dukka ga kuɓu duk duri witan bembe gazgo ga jlaɓuci ɗek yuwasgau. Gə tlabachi dek yuwasgau yauman kaka jlamudu duwon iman gi gatlatudu dukka mafgan witan nabe kwaya to vənakon naa notari zarkam sunom sai atu ekfi i marakwakom ye atu tagzi, ben duwo sirgaduna gade, agi duwon əmdən akoŋi kwaya si yadak marakwatkina agi yalhechi ma to ayi na gagani amamuji. Achiye amaŋyagəman akonina gəjana ga hapti na gabzi amu nek vanakow gama da nauti da noti na əmdəm akoniye acika gama dabi ben emcoma jlawak bade, jlawak badayait jaken ga jlawag anmo. Nen ma gəmu marakwanna duwon sabu da kati siyan bakso emso dakfe gəjənə dekfen ɗe kəma kərcan atu nanawan ananwaya dəmma vənakon a nautam. irin əmdo akchi jadu də wela də əmnyak chadim ci. To emdu dərna yauman da kati vənakou ye anotam atu jana da kati a nautam, i akoye agwzam. Atə jana sai atu dagzi kunuk zarka be na a nautam. Amma əmnyagaman no gədana ya təɗən amu, vərakon anauta, anautane koro na əmaŋ akoni ye dabi da agi duwo gə dahu fini vənakou gaɗe akucaru damdukwi gadi na dakfi gaɗene dabi səngadənna atu da zəmi to edau gumagamno ya gəma ya gəma, ya gəma yauman yabak dələpə gəmak basan. Haɗau amdau da kotici əmnyagəman, gada aci baraga gəmak basan. Vəna kono gafatanke yaye gadatən marakwan. gəjana əmnya gəmansono yajləmi, yajləmina kareŋi a təpi. Kaka əmbana təna ma masn jana da masi gatla, gəba masannyem, ga rani. gəba gatla əmdan ma masatvatən gatla jaye da masi. Ʒmno ənno na ga ɗabdi, ga runi, gaɗabbdi ga runi, na imaube kaka haptigina, imaube siyau uzgi yako na, əmdan a chapta astafan gabam kak vəna kotkari də runa, kori achi dawti da da ɗabdi na gajlami wujurəni gabu ga gəmi basasou be aɗatki. ətəno basasou nanu wan yaye dɔ əmnyagəmanna badeu ma, iəmnyeta təba, bakatta achi a gəme əmdən basan. Ʒmchono irik saniyan be nunchan, koro atu duwonni təna karek siyau gavatu ɓena atu saniyan dunowa. Beube gəjlamətəna amdau gafke har jlamaga, də tuya ka ruyagam, əmcho ya ɗabdauna koro ga makedu kalan ga masi, Ʒmcheyau əmdau gafke jlamagadu amna təna sabuno karek siyau da gawati duwa da kati vunakou əmdau abzara da uzge zarkam, ata vəraye əndan atagara. to əmcho no beube zara gəmau ɓena gəmanno jijikam. Gəmanno ai ata kalman agaran a baderi, saniyan dunowan kəma gəmanno azam. Ma əmdamso a dawa, ma amsi arire durigəgəmu gənchi kwaya ye dawa, gənchu kwaya ya məsək vayambe ya dawa atlərəm. Məsayi kalan bembe ana dai har i i i waya, tala a kunu gəman. Tom chono ga daube nənchago gəmau, atiye tamma kadaga talan sərənəm e kwanəm, dachi gət kəru, dachi tələndi tala ayi gaglawanai, gastra azgarani, tom chono beube gaɗau duwon nunchu saniyan chuno, atəmanko əmdau kotutu ma gəmau koro nəlhə ɗaran aɗatkəra, kaka dambanati, əmchono be nazga aɗa gəman koro awan benbe naskuna amma təna əmdau maka əmchoyau, choman beube chon.